P'aviri li nutizi di lu jornu iu addumu la televisioni e mi talìu lu telegiurnali. Capita macari ca mentri ca sugnu cû telèfonu nni li menzi sociali, vidu na nutizia ca nun avìa vistu nni lu telegiurnali. Oji cu la tecnologìa pensu ca sunnu picca li pirsuni ca ristaru a lèggiri lu giurnali di carta, mentri sinu a na sissantina di anni nnarreri chissu èra l’ùnicu mètodu pi passari li nutizi.